أحب أتحكم في الآلات لأن التكنولوجيا جزء كبير جدا من حياتنا، وكل يوم التكنولوجيا تتطور في حياتنا أكثر من الأول. بس ما أقدر أتحكم في الحيوانات، هذي لله سبحانه عز وجل.